Ne rutuut gun pan ke hagou tara tun ime na. Manas, na ku kekerek, na ku- na ku ka as a tin pan ire manas. <hesitation> Ne rutuut guin, ena, na ku- ena ku posa ai- ai- Hangan. Na ku posa ai Hangan, na ku kekerek ai Hangan. Nipan aobot ire tapa a na. Kobe, na ku hapis nah be na na ka manas ogua ke kao guana pion, Tung. Mahut tun na ku sioung poit meh, bai na na, his ogua yu eh bai na na tartara ogua tin napinipo i yu re. Napinipo i eh manas, napinipo hunung. Pion noma na tara, hatahia panas ona yas <hesitation> ke namot nin govman i Hutsena bai nao nah, pan i eh, boak hanon mes. Panis- panis pea mes, taptapa terun <hesitation> tin sait to, o numa, erun di panis. <hesitation> Kobei naka tara gunai pion, terun as, taptapa oku terun, papue tapa purirun, i panis pea mes. Koba to toae tin nakatuun, toae tina katuun i mei a panis puh. Ne hate gun, toukato tin nakatuun mei a panis puh. Tin toutaptapa i panis hakap, koba toae tin nakatuun, eyouh mei a panis puh. Ne tara ogun o tamen, ain tsinen e kuo orih, kuo orih bao papean e kinan orih. Toukatoi re ka not as manas, poat erun di kuo yo na kainkain kuo kei mei a raeh puh ke kato haome no toae terun. <hesitation> Yi naka ke tara gua na tin napinipo ih. Napinipoi panis to toutaptapa, numa, <noise> konan on i napinipo, numa o raeh kui dirun, kobao toae ti nakatuun mei a panis puh, hare not ni manas. Mei not a panis puarun to toae terun. Yi mes in pan e tara guna.